Yanii won ak Qotowaro ama Risa ama Qoreafan afan dedera ishin qabat sun afan sun won dibiaf hintumietuu afan sun won ishin itatun yani sagalean nayati yani afan sun woin dodoti yani binesan ufirra dogorti amine afan sun yani woin qotini won lafa bines yani bere ishin kas bult mukfa qoteni ishente kasbultini tunine amine dib yette lolan nyati ama fonfan nyati hinqotini fon.